Manahaky anizao moa ñy tohiny ñy rehadrehaky toy: -"La miasa mafy aza lahy iha tato ho ato zay, la tena hita taratsy <shushes> aminy ñy raha vitanao, la misy hery iha, ro fanoloran-teña mivainga, aminy ñy fomba fiasanao, la tsapa fa miezaky avao iha, hañasoañy raha ataonao".